في يوم من الايام كان في شبح بيخاف من الضلمة ورغم انه كان شبح الا انه فكرة الضلمة كانت ترعبه وكان اتعرف على بنت صغيرة كذا وكانت مش بتخاف منه هي اللي بدأت تعلمه ازاي ما يخافش من الظلمة وازاي يواجه خوفه وانه الظلمة مش مخيفة زي ما هو فاكر وهو اللي بقى بيخوف بعد كده.